Injé umunéjool béloob wa woomé banque. Banque yoomé fubaŋum fara sikori, sén ucaméén nuyabudo sikori, comme éni ubay alé haan umiré nalakolako biin ba kuhikuhi, acaméén éboñuli sikori, do nabilé éboñuli sikori sasu, nujoow bubo miin uyab so wala nulako kuhi nucaméén éboñul aan sikori, doon nuñumé éboñulool so miin ajaŋaar so do